A karazagna paty haiko: <hesitation> magnano macaroni regny zay matetiky kaofa fety atao salade de paty, avy eo koa mividy spaghetti kaofa hagnano misao regny matetiky regny fohanina kaofa andro fety de eo koa ity na ndraindraiky koa misy magnano paty gasy regny le vidiagna am'kilao zany paty gasy, avy eo koa mana- ino izy ty mividy paty nouille regny malakilaky masaka.